<noise> Agn <noise> Sirlakain <noise> zao <noise> da tena <noise> mafana <noise> be da tena mingaingay gny masoandro agny. Tsy da misy ora lôtsy ny agny sady tsy manitsy lôtsy koa. Fa gny hafanà gn tena mipaipaiky. <noise>